Kua tembiporu <noise> omopua mbae yaupi ñaïvae ,vyamo bombea <noise> yave <noise> obmoipi <noise> oyemo ivate jare ipiratayae ipuere vaera <noise> oupi takarara <noise> ani <noise> mbae <noise> ipoi vae.